Olo manao zavakanto io ah tegna ologno mahe sady tia karokaroka satria izy igny tia mivoatra amy fiaingnana hoe ino zany tokony atao mahatonga tô any, izy tegna tegna mampivoatra fiaignanazy zany ary igny koa mety hampa- hampandroso azy.